I Kenya io zany da anisan'ny firenena izay voazanaky ny Britanika. Niady da nitaky ny fahaleovan-tenany nanao fihetsi-panoherana maro sy tolona maro isankarazany ka nahazo an'izany fahaleovan-tenany zany tamin'ny taona telo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo.